Vozo zen̈y, misy raha raiky mandalo, misy raha raiky mandalo de avy eo amy izay ten̈a karàha mangitakitaka àby ain̈an-ten̈a zen̈y. <hesitation> Fahavozon-draha mety hitranga amy ten̈a na hitan-ten̈a oe hipoitra amy olo araiky na hipoitra amy ten̈a.